كنت اتمنى تكون عندي القدره على الطيران باش نقدر نمشي لاي بلاصة بغيتها فواحد السرعه وجيزه وهادي غتكون واحد الحاجه زوينة بزاف لانني كنت احب السفر وكنت نحب نخرج وبهذا القدره الخارقه نقدر نزور اكبر عدد ممكن من المدن والدول اللي بغيت نمشي ليهم